Za izen̈y koa efa mieritreritry kibany, kibany izen̈y aminakà raha fa tan̈y fandrian̈a edy e. Lera koa fa mandry mandry matsan̈a mandry mandry amin'ny alina, lera kôfa izen̈y te andriandry in̈y izen̈y za mandiny kibana izen̈y za karà zey edy e.